Nsop wa oven yẹ ere ya ufami ga lime dong tẹ enobẹ ye ọsou utọ. mọ ga lime dọng, nsop ẹma ọven ọgwu enyi warẹ akpan akpa ameba ma bebori ga lime dọng nsop-igo̱ma nsop isara uba. ma uba abi ye bebori gbọgbori gwud wa nsọp nsọp, ama nsọp nsọp ato-agoma atɨm uba nwe, mang idida afa da ma ma etuk imory-e-wuwori ya gang nule ẹurọbe wa nsọp nule̱ akpa adama. gerek ama ekuk nwẹ evono-nsọp etoni ma inna ye. eto ye ga saood ama nsop ato ara vengo evono yẹ inna evono ye etuk afa ato e̱tuk ẹkjpẹ sood ga ntak nsop ye. ere ye agomo. avọnge asi egọnọ ato nsop avongo asi ego no ato nsop. Avongọ, msop me evono etuk ẹkpe so. od nsop ekimo inma nsop ma ga dong agomo nsop ayai ovevvẹn ayọ ga dong kpokkpok agommo nsọp agvai mgbeing mg bang again esa. asara uba again mibh do̱ng ayo̱ gbogbon ma dong abi iye anyu abi ye anyu abi ato ye aruri nsọp ga mann eften agome aja agaiḍong abi nule, dọng abi mule ẹtuk-e- me̱ evọnọ nsop ẹna shun ayọ eneb ma ide ere ga ẹtọ, etomi ma be. agomọ idẹ ga etọ ẹtọ nsọp nsop ye agọmọ asara eto rune ide nwe gbogbori ebe ye gu eto nue ide nwe gbogbori ebe yẹ gu eto kpok kpok ẹsa egbe eje ere nsop ewa nang ere, ide asou agowọ ide na ebia ezẹn egot ukene ukem asi domo ye nsop. be efẹ eguu je ga ekpo ga ẹkpo ga ekpo wa aye effin ide ga so. od gbogbori beng agonọ ma a so. od amẹba. But nsọp ẹftn mọni kpo kpok eesa nsop enes ga dong ga ovem ejara coven ga lime dong ayọ ga esạ ye ayai ga ubayl yẹ asara ga mann yẹ avongo ga ovẹn ejara oven ye ama gomo nsop aggai ama nsọp ayome ma igen ye ere ga esa ja eshi ma igen yẹ ere gu mgbang mgbang da eshi ma dọng ayo ago ayomọ ama ma nsop agome eshi nsop eto oven efa ga ime dong if osom uto msop ga egbe ge ehera egbiye yẹ ekama warẹ <noise>